Omwaka ow'engumi ibiri makumi abiri muthwathunga mw'ekitsibu eky'ee Corona, thwamaghe bamabugha ambu thusubeka thulhwe oko school kusi kundi isithwangathoka eribya omwa school abandu ibanemulhwalha obulhwere obw'e Corona, obuthuku obwo, obuthuku obwo ngabya omwasi omwaa ki omwaa siniya ey'akani, kundi ibbwa ebiro ebyo thwabya inithwe thutholhere ithwikalha ebizamu eby'omwaka oyo esiniya ey'akani n'ey'omukagha, mukwabya kukahika okw'omwenda, mubabugha ambu thusube okwa school, betu engeri ey'athwaberamu oko school, muthwabya isi, ekindu ikyamathukalira. Kundi ithukabulha n'aberikania n'abo kundi omwa school thwabyamu bitebe bibiri bisa, kandi ithukikalha okwaa iwikalha okwakithumbi kw'owuwene nuku ihabya ihane omwanya munene erilhwa okwa ghundi kundi isithwa isibangathulighira eri- bya haghumerera, kandi ithukasiba ithunambere n'esya mask, ithwasiba ithunemuyitheka kw'e sanitizer, kundi ibbwa by'ebyabya bilhaghiro eby'obuthuku obwo, thwamakolha ebizamu omo kwaa kasathu isibw\obuthuku obwathutholhere eribya ithukabikolhamu, thwamasuba eka, kei, elok, kei, bamathukinga ambu thulikesyasasuba okwa school erighendelheya n'ekisoma kyethu.